صابن ہے سو ایسے بہت قسم کے الگ الگ صابن ہوتے ہیں ایک ہوتا کپڑا دھونے کا صابن، برتن دھونے کا صابن بھی، نہانے کا صابن تینوں ہی سو ہمارے تینوں کے تینوں ہمنا ایک نورمل انسان کے کام آتے کپڑا ہے سو کپڑا کپڑا دھونے واسطے کام آتا، تاکہ ہمارا کپڑا کلین ہو، صاف ہو برتن ہے جو کھانا آنا کھائے، وہ صاف آف کرکو اچھے سے برتن کا صابن استعمال کرکو دھو سکے تاکہ ہمارا برتن صاف ہونا، اور ہم ہائیجینک کھا سکے نہانے آستے تو وہ صابن استعمال کرنا چ پڑتا ہے وہ نہانے والا جس سے ہم صاف ہو سکے، ہائیجینک ہو سکے تاکہ ہم ایسے آرام سے صاف آف سے رہ سکے تو اس واسطے ایک صابن کا استعمال کرنا بہت ضروری صابن اچھے سے باڈی پہ، بال وال پہ لگا لیا تو اچھے سے کلین ہو جاتا آدمی تو اس واسطے صابن کا یہ کام آتا، ہمنا یہ بہت ضروری ہے